Ma a s'pöl mangé tanta verdüra, a s'pöl mangese i öu, a s'pöl piese ël lait, pöi a s'pöl mangese al post d'la carn i fazöi, i ceci e le lenticchie e pöi a i sun d'cibi ch'a sun arivà da vìa che a sun ad ezempi ël seitan e ël tofu che a sun a baze d'soia